ஹாகா நியூசிலாந்தின் ரக்பி அணியுடன் மிகவும் நெருக்கமாக தொடர்புடையதாக இருந்தாலும், ஹாகா நியூசிலாந்தின் மாவோரி மக்களிடமிருந்து தோன்றியது மற்றும். சில கென்ய சமூகங்களால், குறிப்பாக மவோரி பாரம்பரியம் கொண்டவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இது வலிமை, ஒற்றுமை மற்றும் கலாச்சார பெருமையின் சக்திவாய்ந்த. காட்சியாகும்மாசாய் மக்கள்: அவர்களின் தனித்துவமான சிவப்பு உடை, விரிவான மணிகள் மற்றும் சிக்கலான சிகை அலங்காரங்களுக்கு பெயர் பெற்றவர்கள், மாசாய் தெற்கு. கென்யா மற்றும் வடக்கு தான்சானியாவில் வசிக்கும் அரை நாடோடி மேய்ச்சல் மக்கள். அவர்களின் தனித்துவமான கலாச்சாரம், அவர்களின் சிக்கலான வயது அமைப்பு மற்றும் இளைஞர்களுக்கான வரவிருக்கும் வயது சடங்குகள் போன்ற பாரம்பரிய விழாக்கள்.s உட்பட, கென்யாவின் கலாச்சார பாரம்பரியத்தின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியாகும்.